Sun ën camin a fe ën progetto dë cüra dë l'ort, cuindi piantu le piante e pöi dopu ënt ël cazo d'le tumatiche i grupu, pöi i bagnu, pöi vun cöi la roba cuandi al e müra, pöi magari taiu l'erba danturn